പര്ഥി ദ അന്ഗി മല് പ്രഏ സുരുതു നന്ഗു പര്ഥി। പേജ്ജോ ദാപുന് പര്ഥി ദല കേലാരി ഇതി ഉപുന്ദു। ഇ മല് പ്രഏ ഓവു ഏദ്ദ ആപുന് അവേനു നന്ഗു। ദേതനദാപുന് പര്ഥി പേജ്ജി ബോക ഐഥ ഓലൈദ। ബിജ പുര ദേപ്പോദാപുന് കേല കജ പുര ഇതിന। പര്ഥിന പുര ദേപ്പോദാപുന് കജ ബോക ബിജ। ദേത്തി ബോക <hesitation> പര്ഥിനു ഫൈബര്। മല്ഥിദു ഐഥ ബല്ല് മല്പോദാപുന് പര്ഥി ദ। ബല്ല് വര മല്ഥി ബോക അവേനു കത്തോദാപുന്। അന്ഛ കത്തുന ക്രിയ ആയി ബോക വന്ജി പീസു। ദ അന്ഗി ആപുന് അ പീസു നു നമ ഓക ചോത്തോന്। ദ ത് ശിര്ത് മല്പ്രഏ പദോലി ഛോത്തോന് ദ ത് ശിര്ത്। കൈത്ല പോല്ലോലി ഇജിന്ദ മസിന ഇദ്ല പോല്ലോലി। വൈത്ല പോല്ലര ആപുന് ഛോത്തോന് മസ്തു സുലവദ അന്ഗി।